बात या है की मुं रोजीना कत रो वायाम अर कसरत करू। तो मुं रोजीना हि लगभग 30 मिनट तक तो कसरत करू ही है। क्योंकि कसरत से शरीर स्वस्थ रे। अनण मे चुस्ती रे। कोई भी काम दंग से कर सका। बडीआ लागे काम मे मजो आ। तो मुं रोज आधो घंटो तो वायाम करु हि करू। ई हिसाब से मु सात दन मे साडा तीन घंटा तो वायाम को समय हो जा। तो अपण वायाम कर तो रेनी छा। और भी घणा सारा फायदा है वायाम का।